verið hjartanlega velkomin í Stundina okkar það verður aðeins öðruvísi stund en vanalega í dag af því við erum með

hérna fyrir aftan mig eru þau að koma sér fyrir til þess að taka þátt í kveikt á perunni fjórir keppendur sem tengjast keppninni á einhvern hátt við ætlum að byrja á Sauðárkróki Sauðárkrókur er bær í Skagafirði sem

molduxa sunnan við Sauðárkrók þar búa rúmlega tvö þúsund og fimm hundruð manns og við ætlum að kynnast fjórum hressum

á Skagafirði eru tvær eyjur Drangey og Málmey og í Grettissögu segir frá því þegar Grettir Ásmundarson syndir frá út í Drangey það eru sjö komma einn kílómetri og þykir mikið þrekvirki

árið þúsund og þrjátíu og var ekki leikið eftir ég kom samt með takkaskó það er líka uppáhalds hluturinn minn er þessi bolti ég er búinn að nota hann soldið mikið hann er soldið rifinn

fótbolta síðan ég var sex ára minn er þessi bolti eða kannski ekkert endilega allir boltar eru skemmtilegir finnst mér ég heiti Brynjar Snær Halldórsson og ég er tíu ára ég heiti Sandra Björk Hrafnsdóttir og ég er ellefu að verða tólf ég heiti Hlífar Óli að verða níu í október ég heiti Þórgunnur Þórarinsdóttir ég er tíu ára að verða ellefu og ég bý á Sauðárkróki ég bjó í eitt og hálft ár á

eru þrjár eyjar

og þær heita Þórðarhöfði Málmey og Drangey Þórðarhöfði er þessi stærsta og við hliðina á henni er Málmey síðan búum við í Skagafirðinum er eiginlega allt þetta svæði íþróttafélagið hérna heitir Tindastóll

skírt eftir því á veturna er mjög mikið um að vera upp í

skíði það besta við að búa á króknum

svo góð íþróttaaðstaða og litli skógur hann er kallaður litli skógur af því hann er minni en hinir skógarnir það liggur á Sauðárkrók eða Sauðárkrókur er nefndur eftir ánni flottasti staðurinn í bænum er

hús sem lekur vatn úr og foss rétt hjá húsinu

mínum og við vorum

mætti velja hvar ég myndi búa hvar sem er í heiminum þá væri ég til í að eiga heima hér við erum komin á Sauðárkrók sem er mikill íþróttabær það var fótboltamót í gangi þegar við mættum á svæðið í sumar og gríðarlegt fjör í bænum en nú er kominn

tími á að kynnast þeim Brynjari hlífari Þórunni og Söndru betur mamma mín er prestur og hún vinnur við að messa alls konar ég

í allan dag svo setti

hliðina á rúminu hennar og hún bara

ég eina stóra systur einn lítinn bróður ég er stundum að stríða honum bara tek stundum í hann það halda mjög margir að ég sé englabarn en ég er það ekki ég ætla að verða kokkur þegar ég

grænmetissúpu krókódíl

er auðvitað búið að drepa hann ég er að æfa fótbolta með Tindastóli núna bara að æfa fótbolta og crossfit ég æfi fótbolta með Tindastóli og æfði einu sinni frjálsar hesturinn minn heitir gola ég á svona smá í henni hún er fara á sitt fjórða landsmót og hún er búin að vinna landsmót tvisvar Sara Björk er fyrirmyndin mín í fótboltanum Gylfi Sigurðsson er fyrirmyndin mín í

mundi geta breytt einhverju hérna þá yrði það ég elska harðfisk

að fá sér nammi á laugardögum ætti maður frekar að fá sér harðfisk það segir systir mín við

ég skylt að maður sé ég geng hér um og gæti þess að gangi allt í vil en velkomin í kveikt á perunni sem er að þessu sinni með

hingað eru komnir góðir gestir mér á vinstri hönd Erlen Ísabella og Friðrik Ómar verið velkomin takk fyrir og mér á hægri hönd Gabríel og Gréta Salóme en þrautin ykkar í dag nei það er komin upp

að Páll Óskar hefur ákveðið að fara fyrir Íslands hönd í Júróvisjón já hann notar búning

ykkar verkefni í dag er að búa til þennan búning

fatahönnunar hæfileikar ykkar ég er bara pró sko þú ert fagmanneskja ég sé þetta strax fyrir við erum búin að teikna þetta upp í huganum strax er það ekki jú þá skulum við sjá hvaða efni þau fá til þess að búa til búning á Pál Óskar fyrir

að finna út úr þessari

ég hlakka mikið til að sjá hvað kemur út úr þessu en aukaþraut af því þið eruð að keppa í þessu en við ætlum líka að biðja ykkur um að vinna saman í öllum svona alvörukeppnum er hálfleikur og þá er sýning og þar kemur í ljós hvaða íslenska

að endurgera veldu nú eitthvað gott til þess að búa til atriðið og byrja á búningnum fyrir hann palla einn tveir og já tíminn er farinn í gang en talandi um við völdum átta krakka til að syngja fyrir okkur og nú verða það fimm krakkar sem ætla að syngja fyrir okkur í síðasta skipti það eru þau Snorri Rafn William Davíðsson Snorri Rafn Frímannsson Kolfinna Sjöfn Ómarsdóttir Ísabella Sól

og Guðrún Ýr Guðmundsdóttir sem ætla að taka fyrir okkur í síðasta skipti gjörið svo vel

syngja á ensku horfa í myndavélina koma með flott lag

dansana og þannig hver tók þátt í söngvakeppninni árið tvö þúsund og þrjú þá fór Birgitta Haukdal fyrir okkar hönd og hún lenti í áttunda sæti og Tyrkland vann þá keppni það var bara alveg ágætt síðan tvö þúsund og fimm var Selma Björnsdóttir hún komst ekki áfram síðan tvö þúsund og sex var Silvía Nótt það átti eiginlega ekkert að þetta verður eitthvað þið hafið núna fimm mínútur til þess að klára palla gallana en það er líka að sjálfsögðu stórhættuleg spurningakeppni þetta eru spurningar sem tengjast söngvakeppninni núna hafið þið fimm mínútur til að klára palla gallana og svara spurningunum eruð þið til já þá er komið að seinna laginu sem vann í það eru Baldur Björn Arnarson Rakel Björgvinsdóttir og Elísabet Arna

í í

í

í

á við erum rosalega ánægð við trúum því að Páll Óskar mundi nota búninginn okkar segið okkur aðeins frá þessu í fánalitina hann er að keppa fyrir Íslandi og svo er hann með skikkju því Palli vill vera með skikkju og vera með svona gyllt með þetta er glæsilegt hafið þið hannað

en við erum að fara að hanna nýja fatalínu saman fljótlega sem mun heita búningurinn sem þetta er glæsilegt til hamingju með þetta innilega til hamingju eigum við að færa okkur hérna yfir og sjá hann Gabríel ætlar að syngja fyrir

þetta er mjög svona alþjóðlegt já þetta er alþjóðlegur búningur það sem við lögðum upp með í þessu

löngu búin að ákveða skikkjuna áður en þau ákváðu var það ekki Gabríel jú haldið þið að þau hafi svindlað allt í einu hurfu skærin og alls konar hjá okkur svo ákváðum

gleymdum að segja frá því að við notuðum dósirnar okkar sem

liggja beint við

við ákváðum að fara óhefðbundnari leið þetta er algjörlega stórfenglegt náðuð þið að svara spurningunum leggja saman öll þessi stig og sjáum hver sigurvegarinn verður eftir smá stund og ég bið ykkur um að fara og standa á öndinni þá er kominn tími á að telja saman stigin við byrjum á sýningunni sem var í hálfleik og þar stóðu

liðin sig gríðarlega vel bæði og fimm stig áhugavert stórhættulega spurningakeppnin fyrsta spurning hverjir tóku þátt í Júróvisjón fyrir Íslands hönd nítján hundruð áttatíu og sex helga Möller Eiríkur Hauksson og Pálmi Gunnarsson flokkurinn Björgvin Halldórsson Sigríður Beinteinsdóttir og Magnús Skarphéðinsson

eða Herbert Guðmundsson Ragnhildur Gísladóttir og Magnús Scheving eða

svöruðu bæði liðin

nefnið þrjú efstu sætin sem Ísland hefur hafnað í

er það þriðja sæti annað sæti áttunda sæti annað sæti annað sæti og fjórða sæti eða annað sæti annað sæti og áttunda sæti bæði liðin sögðu annað annað og fjórða þriðja spurning hvenær keppti Silvía Nótt fyrir Íslands hönd bæði liðin sögðu tvö þúsund og sex

það er nokkuð ljóst að það er jafnt eins og staðan er núna þannig að það er í rauninni bara palla gallinn sem ræður úrslitum nú skulum við fá að heyra hvor vann þá keppni það er nefnilega það við erum með úrslitin eina sem er eftir